Maro aloha gny satroky fa gny haiko aloha satroky tsotra regny avao. Araky gny mahazatsy da misy avao koa gny kasikety, misy avao koa gny satroky bob. Gny kasikety indesy miasa nofa mafana gn'andro na indesy mandeha andriaky. Gny bob koa nofa tegna mandeha ambanivohitsy be regny, tena feno masoandro be regny da bob gny soa kokoa fa mahaaro amy gny masoandro boka à gauche à droite atsimo atsignana. De gny satroky mahazatry regny tsy de magnisy any regny loatsy zaho.